अगर आप अपरा घौर मां पिज्जा या पास्ता छिन बणौंणा, त सबसे पैलि मैं ब्वोललू कि पिज्जा कू ज्वो बेस ह्वंद, स्वो मैदा कू नि ह्वयूं चेंद बिल्कुल भी। घौर मूं बणौंणा छिन त आटो बंणाया स्वो बेस। अर तेमा ज्यादा से ज्यादा सब्जियों कू इस्तेमाल किंया। हरी सब्जि डाला तेमा है ना, थोड़ा मुंगरी डाला। कम चीज़ कम, ज्वो भी चीज यी भेरे चीज ह्वोंदिन तूंकू कम इस्तेमाल कर्यां। तनि अगर पास्ता छिन बणौंणा त मैदा पर ना जा, सूजी पर जयां, आटा पर जयां। स्वो ज्यादा अच्छी चीज ह्वोंदि।